طبعا هدور علي أكتر حاجات ممكن استفيد بيها ان انا <hesitation> بأكبر فتره ممكنه مثلا حاجه مصدر للنار مصدر ان انا أحفر لو عايز اطلع <noise> اردم حاجه او احفر حاجه، مصدر ان انا ادافع بيه عن نفسي زي سكينة او حاجه لو حاجه هاجمتني، مصدر يحميني من الشمس وطبعا هدوم نستحمل إن الظروف القاسية دي.